Ny mpitandro filaminana zany tsy raha diso zao amin'ny asa ataony. Ino antony? Satria la tsy eo reo la maro ny raha mikorota amin'ny fiarahamony egny. Ka reo zany da vala miaro ny fiarahamony tsy handringa avao koa.